كلّياتنا حاليّاً صار عنّا بريد إلكتروني. من نحن وصغار من أوّل ما نوعى لازم نعمل حساب بريد إلكتروني إلنا خاص فينا. من أبل كانت شوي صعب الموضوع لأنوا ما كان في تلفونات، ما كان ينحط في عالتّلفونات ال- لحساب كان- <hesitation> كان الواحد يروح على المحل الكومبيوتر لا يقدر إنّو يفتح حسابه أو لا يقدر يعمل حساب. هلّأ صارت بي كِلْ سهولة أي حدا معو تلفون زكي بيقدر إنّو يعمل حساب بي كل بساطة. فيو يفوت دغري على الضّبط، <hesitation> في شي اسموا من تحت إنّو إضافة حساب بي- بي خيروك لا شو بدّك الحساب للفايسبوك، للياهو، للتويتر، للإنستغرام، فا في غوغل بدنا نكبُس عال الغوغل لا نقدر نعمل حساب Gmail، فا لمّا نفوت عال الغوغل بي أُلّك إنّو بدّك تعمل <hesitation> إنشاء حِساب جديد ولّا عندك حساب؟ هلّأ إذا عندك حساب في كبسة تحت بتكبُس إنّو يلّي عندك الحساب الّي عندك، إذا ما عندك بتكبس كمان في كبسة إن شاء حساب جديد يعني إنّو نعمل حساب جديد. بيطلُب منّنا إنّو إذا بدنا نعمل حساب جديد بيطلُب منّنا إنّو نكتُب اسمنا الزغير، والاسم التّاني العيلة أو أيّا اسم نحن بدنا نحطوا بس نكبُس أوكّي، <hesitation> بي ئولولنا إنّو شو العمُر يلّي انتُ بدكُن تحطّو؟ ما فينا نحُط عُمُر زغير لأنوا بي سكروا الحساب لازم يكون <hesitation> بي عمر كبير كرمال إنّو يكون فوق التمن طاعش المفروض. منحُط تاريخ ميلادنا أيّا يوم، وأيّا شهر، وأيّا سنة، بعدين منكبُس أوافق منوافق على هيدا الموضوع بعد ما نحن حطّينا العُمُر، تاريخ، <hesitation> بيطلعلنا إنّو <hesitation> آد جي ميل أبلا بدنا نحُط الاسم. منحُط الاسم أبلا فلان- فلان كزا- كزا آد جي ميل، منرجع منكبُس تخطّي لا يسمحولنا إنّو هيدا الجي ميل الحساب وافئه عليه، بعد ما يوافئه عليك بيطلبو منّك رقم تليفون هلّأ ما شرط فيك تكبُس تخطّي فيك تحطوا بس إذا بتحُط الرّقم التّلفون أزبط كرمال. تكون <hesitation> يكون حسابك محمي وصار ما صار حدا سرئو، حدا أخدو، ضاع منّك، ما عرفت ترجع الرّئم السرّي <hesitation> بترجع بتئدر اتطلعو من الرّئم التليفون بيبعتولك رئم علي code علي بترجع فيك ترجع تفتحو. طبعاً ما مننسى إنّو في إلو هيدا ال Gmail الحساب إلو إسمو الأسم يعني email بالكامل والرّئم السرّي يلّي بي كون إنت الخاص إلك إنت الّي بي كون حافظو بتحطّو، وبعدين بي حطّولك شويّة شروطات بتئرا الشروطات، بتكْبُس صح على مربّعين وبتحُط موافق إنّو إنت أبلان بي هيدول شروط من كبسة لا كبسة موافق- موافق هيك بي صير الحساب عندك بي صير عندك صار حساب بريد إلكتروني.